كبرت فواحد المدينة صغيرة وكان الوضع عمووا وضع جيد في علاقتي بالناس وعلاقتي كذلك بالمدارس لي قريت فيها وبالناس عموما